Sariq rang men sariq rangni tabiat bilan bog’layman. Sariq rangni o’ylaganimda birinchi bo’lib hayolimga cho’l keladi. Cho’l uzoqdan qaraganda sariq rangda tovlanadi va bu judayam go’zal manzaraga olib keladi.